مایکروویو تنورونه د خوړو د تودوخې لپاره یوه اسانه وسیله ده او عموما خوندي وي کله چې په سمه توګه وکارول شي. مایکروویو تنورونه د مایکروویو په کارولو سره خواړه ګرموي، چې د راډیو څپو ته ورته د الکترومقناطیسي وړانګو یوه بڼه ده.